Tere! Mul kraanikauss lekis. Et kas olõs äkki võimalik ärq parandama tullaq? Ku võimalik, sis <hesitation> võimaligult kipõstõ, selle et <hesitation> mul nakkas vaiksõlt muido uputus tekkümä.